Laha zaho ro nana toéra-pisakafoana mandramby fa vita avao fa tsy sahira: -Ñy sakafo teako ñy sambôsa, -Manahak'anizao <shushes> ñy boly hena, -Ñy legimy aminy ñy hena, -Legimy amy potikena agantiny zay ñy salady, -Ñy voan-kazo samby karazan'iñé, -Ñy mofo samby karazan'iñy.